अलग अलग अवसरो पर अलग अलग जूतों की अलग अलग शैली छन जनकी एथलेटीक जूता जु कु उपयोग खेलो मा होन्दु, ट्रेकिंग जूता फॉर्मल जूता ऑफिस स्कूल का वास्ता साथ ही समारोह का जूता और सेंडिल।